நான் தேர்வு செய்தால், நான் ஒரு கச்சேரியை நோக்கி சாய்ந்திருக்கலாம். இசை அனுபவத்தில் ஏதோ ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது—கூட்டத்தின் ஆற்றல், கலைஞர்களுடனான தொடர்பு மற்றும் இசை அந்த நேரத்தில் கொண்டு வரக்கூடிய உணர்ச்சிகள். இது பெரும்பாலும் ஒரு தப்பித்தல் மற்றும் படைப்பாற்றலின் கொண்டாட்டம். இருப்பினும், போட்டியின் உற்சாகம், குழு மனப்பான்மை மற்றும் அதிரடியை நேரலையில் பார்க்கும் சிலிர்ப்புடன் ஒரு விளையாட்டு விளையாட்டின் கவர்ச்சியையும் என்னால் பார்க்க முடிகிறது. உங்களைப் பற்றி என்ன - நீங்கள் கச்சேரிகள் அல்லது விளையாட்டு விளையாட்டுகளை விரும்புகிறீர்களா. போட்டி, குழு தோழமை மற்றும் கூட்டத்தின் உற்சாகத்துடன் விளையாட்டு விளையாட்டுகள் ஒரு தனித்துவமான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன. செயலின் ஒரு பகுதியாக இருப்பது சிலிர்ப்பாக இருக்கும். நீங்கள் பார்க்க விரும்பும் விளையாட்டு அல்லது குழு உங்களிடம் உள்ளதா.